Nsekuro. Sɛ ɔda hɔ sɛ asɛmfua nsekuro a, ɔka nnoɔma bebree. Sɛ yɛde ba abrabɔ mu deɛ a, nsekuro bi yɛ. Nsekuro bi nyɛ. Nsekuro a ɔyɛ pa ara ne sɛ wɔɔdi nsekuro ahwehwɛ bibi papa a ɔbɛboa w’abrabɔ. Wɔɔdi nsekuro ahwehwɛ nwoma bi apɛ bibi afiri nwoma bi a wobɛtim de aboa w’abrabɔ ama ne atu mpɔn. Nyɛ nsekuro sɛ, asɛm a ɔmfa wo ho ne wodi mmirika ɔɔkɔpɛ aahwɛ. Baabi a bɛmfrɛɛ wo ne wodi mmieika aduru hɔ. Konkonsa ne deɛ ɔnsɛ mfata nti yɛka nsekuro deɛ a, asɛmfua ne da hɔ a, ɔkyerɛ nnoɔma bebree nso kwan a wobɛfa so a wode bɛdi dwuma ne bɛma yɛahu sɛ ɔyɛ anaa ɔnyɛ a. Nti nsekuro gum ahodoɔ mmienu. Yɛwɔ nsekuro a yɛdi de pɛ bibi papa sɛ ebia woakɔ sukuu, bɛaakyerɛ wo adeɛ, wonte aseɛ nti wɔɔdi nsekuro sɛ ɔbɛyɛ a nnipa no bɛkyerɛ wo anaa wobɛte deɛ bɛɛka no ase a, ɔndeɛ yɛ pa ara, ɔbɛboa w’abrabɔ na mmom sɛ woakɔto sɛ bɛɛka bɛ asɛm, bɛmfrɛɛ wo afei ne woatentene wo kɔn, wode w’aso ɔɔfa baabi atie wodi mmirika ɔɔkotokoto sɛdeɛ wobɛte asɛm a bɛɛka ne deɛ a, nneɛ ne saa nsekuro no nyɛ ade papa.